Eh hunde fijuki jei bingel jei mi burdaa yiduki kanjum woni haa wodi fijide mootaaji jei be hawrata be gongonji madaraaji do woodi nobe fiyirta dum warta bvana moota kanjum mi burdaa yiduki, wakkati mi bingel.